Nɗa̱a̱n debobi ga̱pe muop puat ngong, ga̱na aas, ga̱na muskule, muop la puat yi ngong hen man bi ga̱sa ba, so yen pe muop muop nɗe la puat yi ngong la ga̱na muop la shin ɓarna yi, a bi ga̱sa ta̱ ga̱na ga̱na muskule nda̱ aas a a muop nɗe la puat ta̱ ngong yen mpe hen yool ta̱ na, so muop ɗe la puat yi ngong ta̱ ga̱na muop ɗe la shin ɓarna yi, tong ga̱too ngong tong ga̱na ɗie muskule ga̱bi a ɗie gurum hen man ba, ko a gurum ho yir aas ta̱ wo ƙo a gurum yir muskule ta̱ wo, so ga̱na bi ga̱pe muop ɗe la ɗaga hankeli men yi, so nɗa̱a̱n bi ga̱pe hen gane ga̱pe muop la puat yi ngong, kuma nda̱ yar, ta̱ ga̱na yar ga̱pe muop la eer yi ngong kat kat a gurum ho ƙo a bina̱ ho, ƙo ma̱nɗe a kershe zamani ga̱pe tong ga̱na yar ga̱pya ga̱lang ga̱teng ɗe la wu Wal yi aas ɗe la kuk yi, muskule ɗe la eer yi ta̱ ga̱na ta̱ na ma nde ma ta̱ ga̱na a ɗie gurum yir kamani ba nni ga̱bi ɗie gurum ba nni ga̱bi muskule yi, ƙo kuma aas, so a a nɗa̱a̱n shie muan ga̱pe hen yool na binna̱ tun ga̱pe hen nɗe nlaankong, hen yool hen yool muan kwaat ngong hen ɗe na ma̱ɗem biyi ga̱pe bai kamata ba, so hen laa ga̱mai lala hen ga̱pe hen yool na ma̱la ma̱twoo a fuan yi fuan nɗe la puat yi ngong, so aa bi ga̱pe hen tong ɓoot ta̱ degən ƙwal <hesitation> hen tong ɓool deɣa del ƙwal ngam ba, so ma̱ɗem bihok ɗe bi muk ga̱pe a a dok ma̱ man bi nna̱ njap ma̱nɗien ba, ama ga̱pe waru nda̱pe, ta̱ ga̱na a ƙo gurum la ntoo lat ngong tong ga̱na muskule da̱ ɗallang ntiem muk, ta̱ ga̱na ga̱shing ngong, ta̱ ga̱na ma̱ɗem ma̱ɗem mutani ɗe la yir ga̱shing ngong, hen man ba so a ƙershe ƙwal na̱ ta̱ ga̱pe hen tong ɓoot dega̱n ƙwal bi ga̱pe hen nɗe la na ta̱ ngong so hen gode.